<hesitation> woowtididde koreeji an, ɗun ɓuranikan, pasee yimɓe non ɓe njiɗmi sanne, korsinmi. Me, so mi yiidaayi e muuɗun, sunu mun ana mawni e an sanne. Miɗe yeeɓa yiidude e mun wakkati fu. <laughs> Ayyoo, fay so tawaama, <laughs> <hesitation> hono ɗun wiyetee du <hesitation> wakkati wakkati ka, ɗun ɓuri. <noise>